لا، عمرني درت راسي مريضة باش ما نمشيش للمدرسة، حيث كنت كنشوف أن الحضور للقراية هو مسؤولية و ضرورية.و كنت كنآمن بأن المدرسة و الدراسة هي الفرصة الوحيدة باش الواحد يطور المهاراتديالو، وينمي الأفكار ديالو. وكنت ديما كنلتزم بالحضور،